<hesitation> Yan apopuli ni changa moto <noise> kwa sababu, mfano li mwiu mweza mkunda nini mtuwa kutali. Utakuzile na we na uwe utakuzile na awe kuhitabia ya kutahimanyile. Kwa anu kutumaa msuma kwa mba. Kuinati nasa kwa na we mapela nintabia moja mbili <noise> tatu, ifigumu. Yani labda nge maasakara. Mwanju kuhishi panu maamu gundu itabia. Na we koe maku gundu itabia kwa mba. Uya lintabia inayi na uya lintabia inayi. Lakina kurafu na mkuendele kuhishi mkuzoyana. Kila mtuwa kumanyitabia ya mnina, kongu wala wamanyitabia. Atange kusumbwe na uko walutangu msumbwe. Engu mwumanyana. Mwaendele kuhishi vio kwenye mkufumiliana. Kwa nopatoke ishida mvumiliana. Kwa nopaliamani vivio kwenye. Nge maisha kuyo. Lakinu kutumaa mkundu wa panu tatala mwanju kuhishi na Engumu sana. <noise> Tangu gundu umutitabia yako. <noise> Engu tatala wikaranao. <noise> Anema nginalola kwa mbapa. Nunasa kwa nawitabizi ningo. Afutuwa shindu kuwele wana. Itabia chaka nukuenda. Abola nfume. Pakutinjendele ukumia. Nga sirumu enzo wane. Abola nfume chale namsha. <noise> Nga kusakasa ke mnini. Na nimelea safari nda manye sabu ndilo ndaunga ngenda sakwaa ngenda vumilia kairikuikara basi. Yanu mtumpa kapana weza wana ni kuwa kuchumbia wa kusenda mwafungi indowa. Ngu wapa bibi lazime ngivijitabia vimu. Engia kukunena kutee, wachumbia wana fulani. Fulana li moja mbili tatu. Na monsi kwena kuneena kutee, wachumbia bintuia. Bintuia li moja mbili tatu. Koi lazimi tarifengu kuzipata. Chino chinga kuchujua kutarifu. Kwa sababu alikuwa atalimpa na ulikuwa atalimpa. Kuwa kutangakupa na ndido donso yonsi, kutangumpati. Mwezi umanye panotayari mwanju kuhishina we, munganda. Lakini ntambi inga waimanya. Mwikala na webwana. Nenu mtabia inataku ilo onda. Mbo nitabia inu kuyomba moja mbili tatu. Mbo osivyo? Nenu mkule ngu taye. Basi ngu mwelewa, angataye. Na weku engi kulitabiu kuyomba mati we. Mbo na ukuombi tabia inayinayi? Kwa kujine mnuma watoto, natakula onda ntambi. Na uku majirekebisha kwa mbo mnja natakula onda ntambi. Gichashindi kana? Haa haa. Basi papapa nojuu kumuwa umalolo uombo utuli. Mana, katiki indowa, mtataange kushaula atifuma. La ni vigu, mungamu shaulu utumututi. Fumumu wako. Lakini na utu manjile vinokwe. Hakuna anumuenzo wako. Umamu nenu utifuma, lakini anumuenzo wako. Uchili wa mkunda we. Kuna ndi mungamu shaulu nilimuina danga muma. Lakini ndua ndao nga tangeti ni munaapitu kumuitu. Nge kufumiri. Lakini ya mweli ni lawi ya pepuka. Ndiyala mwambili vijitabia vinyono vinyono tini munaapita. Aapita. Koku shaulumutu kutifuma au tanana wiyo. <noise> Eh, ani chichoje sana. Aamu umukola. Alule, matendoa nuha kweku mwuombela. Jietali zika naa e. Nga tali zika naa e, nderi kufumiri. Nga tali ziki, umukola maamu. Amaafuma. Aula. <noise> Ndiyamborika palangadilu kumusika mwenye. Unawamu.